Yo ngəla dau lawanə umara ali kaumi gara gara lawanna dau dauwa whawi yarə yayi gani koi a'a inal fatari wa na'a mal fatəri a funə kagəranai wa ka kəra allow wama kəra allo ward waji kaguma wanə kagugo waju kagu ward wal waji dilalma fade bulangə isha nəga ibadamma wajinalai saga waskə wawi ha rə dilalma wakoi raiga wau malfatəry rə blindaiga waji siyasama raiga wanə siyasa raigo wanə siyasa imanə a-a huguirə akkanə karənga re kəmani naru shiri nganai ga mawuni num lawanə ga wute waji lawanə marə ngalle huwun gə guttəya alligau fill moto ngen wushal imotoyi ngiya moto gətegoya kii goya motoyi funaugo lumanə ha do alabara chike yo. Kumbugo funau shafisho kumbuwa nikiyal gə saga dingə humma dauyu anduu gudo ayi mbədaigo ngalle wannə lugugo njudugoya ngalle wananə rudugoya hatta ada gəre huwawi jikəra ngalle wamu guttəya illa kəjija nga ngalle wako bare goya dindəma ngalle wal washi kii goya ngalle whabi ha goya aduga wau waji wau wajiral lugu dumural waji mai marə wute masifa yunau ganai ga nafajunai yu ngə guttu ngau ro yanga ngalle wamu ghuttugoya ngalle wamu wahala goya alhamdulillahi adachul ngodaga wute luguwa adamgana ma linligarə nya ishe ngalle nanə cika naji akkanja ngalle nana iya hiligarə juru dama alhamdulillahi ngiya kəndəga duniyama rubalya dingə wanə na alligagu warə lugushi guttuganə na guttugagu warə ngenə lugushi kənemu najanə alli adare duniya harrə laira all anə wakadəral dango shandu alligau nga lugushiju danəna duniyama najaimarə najanə guttu ngiya wannə marə alligana dau guttugau njinə yu ngə lugushi kənemu najanə alli wanə ngalle Najanə guttu rə adaya kənemu ngə najananə alli dana do guttugau nga yu ngə duniya mare natalli natalli natalli natalli nga nol nga niji abal luguwa nga naju wali a kadugu wuligo hau nggu wuli barəganə nga numa aiyel ngəranə nga huwi mai ngen niji mai huwi mallum ngen inji mallum huwi lugu bərəba ngenə niji bərəba yo ada humi lugu rashidi ngen niji rashidi yo ada kəndəga duniya ma shaffi sharo yu ngə kəndəga duniyama lalle sai gaji gal sai gal gaji na mungə kurə duniyare gal gagau kal ngə yu ngə numə allija aji ngundu imanə ngaguwa ganalai adinə adina ganəma aji gakainə kəmani ashe kaini ro wakaigu shaffi saro do tənai yakinə a-diyakinə ngaguwa tunaiya adinə mangə dinyə gata ngen aji hadəga'a aji gatunu rə kalə kalə ajingə na gaji di gashu kuga gəshega gəshe gakəmai lugu ngədega wute nayu lugu ngəde ayi mbədaiyaga gunə lugu imaija gəjərə boji gəteya yəgərə hinalgu birə gəteya a'a jaya shobairau dingə uko ba na gətal gai yo shoo halə abi ngiya hal həngani allija hall adingoya Luguwa nga'ashe ashe lugu ngə nakə mai mbədai ngə sai lugu ngə namatə ga-nat-watalnə njarha yo nakəmai ashe yomuro kəmani ashe wute luguwa hakəmai lugu nduugudo hayin tamo dəramanja karragua kinja fagu ngen dingə ayiyal kinja ngo adaga wute duniyama wahungə yumu kəndəgaan kai kəndəga duniyama ndaso affido hau ngə nanə nga gəjandə alliagu fillə ngə gakəmai lugu ngə de alli ngen ngə hau kuttəma nau ngen ngə hau yu nga gani laya dəya haman migau ngəde adm ngana kamagn wage kəmani hətal rawe nətal burrago gabodanə nga na aligadanya ngalle na yanindaguya yo gashuku go masifa shi natagudə gaji imai deya rai kall Hal shi natagu ngen kall a'a wanə marə yu ngə hal ngə akulal manə nayi muni wannə marə həre marə nanə munire wanə danəyu wigau ijai gudo ya yaba nunə migau imaija yaba nanə lugu salam ndə ya yaba nga wute kai induso nakai laifi ngagu nga yani ndagu ngo adaga ngə aji di ani ndagu ya saffichorodo na'a ji adinmago ji farhango gəshal ngenə aji nayu ləgu naə ashalyama kalkal ngə hau aliganə nga ni nahə lugu ngə ashalya mago ngə lugu ngə ashalya mago handə ashal aliganə nga lugu ngə ashalya mago niganə ngə nandə imai deya wute yu ngə misal luguwa adam nganama shafido yu ngə diyanə ada